Efa imbetsabetsaka <laughs> nan- nandoro sakafo tao an-dakozia fa isaky ny misy izay an dia tsotra fotsiny ny zavatra ataoko: alaiko ilay lapoaly iny an miaraka amin'ilay sakafo miraikitra dia a- averiko eo amin'ny fatana dia asiako rano an dia ampangotrahako ilay rano. Rarahako vovontsavony ke- <hesitation> > savony fanasana vilia dia ampangotrahako ilay rano iny an, dia rehefa ilay mamay ilay izy an dia mora kokoa ny manala an'ilay ilay tain-tsakafo mijanona ao miaraka amin'ny éponge sy paille de fer.